السلام عليكم معكم أبو أنس إنسان طموح وشغوف بمجالي عندي خبرة كويسة في مجال التعليق الصوتي و دائما أسعى إني أطور نفسي وأضيف قيمة للمكان اللي أشتغل فيه أحب الشغل مع فريق متعاون وأتطلع إني أكون جزء من بيئة تساعدني أعطي أفضل ما عندي ونحقق مع بعض أهداف كبيرة